الاطفال في الوقت الحالي ممكن يكونون سعداء بطرق مختلفة بس ما يعني بالضرورة انهم اكثر سعادة من اطفال قبل خمسين سنة. اليوم عندهم الكثير من التكنولوجيا والترفيه مثل الالعاب الالكترونية والانترنت. اللي يعطونهم ترفيه مستمر لكن في نفس الوقت هالشي ممكن يسبب لهم ضغط من وسائل التواصل الاجتماعي او كل التفاعل الاجتماعي الحقيقي.